په پیشوګانو کې عامې روغتیایي مشکلات لکه چاغښت او د غاښونو ناروغي د پښتورګو ناروغي، هایپر ترایدیزم او د ادرار انتانات زاړه پیشوګانو کې ممکن دي. ممکن د داسې ستونزو سره مخ شي لکه د مفصلونو چې منظمې پاملرنې ته ضرورت لري.